Chedaño ti chí cheti kú cilandro nró cheti kutiándo cheti, cheti kuindonró nrochon kuti itiu'u, nrexhi chí yendetí hoja jan xhetí, xhedañoti jan chen ni nrutí, chendinruti dakendo yukú ichiti chí vaken kachí yukan jaká daño tí ndavindó xhí kú planta no nrando chí xhitonró kuyú nró tá ñá chexhití.